الطبيعة بيجمع يكون منزل الأحلام تاعي فيها غرس وفيها هيكا بيسين للصغيرات ونحبو فيه يكون برشا بيوت ومفروشة كل بيوت بأحسن زرابي ويكون فيه الأثاث الكل متكاملة.